طال عمرك انا سالم المري أ حاصل على بكالوريوس تخصص الهندسة جامعة الملك فهد عندي خبرة خمس سنوات في مجال التخطيط، أ والله أشوف أن مميزاتي إني أ عندي إدارة للوقت إدارة للفريج اللي معي أ أثبت قدرتي على إني أقدر أنهي المشروع اللي معي في الوقت المحدد للمشروع لا أكثر ولا أقل خلال الخمس سنوات اللي اشتغلتها في مجال ال-التخطيط، أنا متحمس لهذه الفرصة وأشوفها مناسبة تماما لمهاراتي.